Pues na tiemb c̲h̲ak xbe me, nal pues este xkëꞌ xidoꞌ nter dze y zu me nal pues asta sia or nap lëꞌ mbidz izobna lëꞌ lyu c̲h̲ak nlëꞌ pues lëꞌma izobna pues siempre nal giedz.